كرة القدم, مع الاصحاب والاحباب في الحوما, نكون ديما نتشارك ونلعب معاهم مباريات صغيرا وإلا كبيرا, نلعبوا في الشوارع, والزناقي وإلا الساحات الخاليا, كانت لحظات ماحلاها ومعبيا برشا بالمرح والتحدي, مع ضحك هيستيري وبرشا جو نعملوهو سبور, حتى لو كانت اللعبة بسيطة, كانت تعنينا برشا, قعدة كلها ذكريات.